Tɔ midi ndi de zama ba mbamma midɨ ɗa dikaya daɗɨ kuma nina kɨn dikaya ka daɗɨ nuwṫn mɨn sɨmma buwatlɨna nkin sɨbɨ kɨnu tlɨndata ɗiman tani tlɨndafa <hesitation> tsiyuwɨn aghama makyaki nama bami data ɗɨmau, tɔ dɔn haka mɨnalu mɨn bɨlatlṫn mɨnma bɨla tlɨn waku, mɨndu mɨn bɨlatlɨn katsɨ katsɨ hamba mɨn bɨlatlɨn katsɨ katsɨ hamba mɨn sṫnatlɨn dɔn tamma mɨn dɨn nkinu, mɨn tibitlɨ tibitwu tɔ mɨmmalu mɨn bitlal biltlɨn kɔ gaɓɨ mɨn bila tlɨn wakɨ ɗahu kwapa mɨn bilatlɨn hamba dɨ dibatlɨn dɨ bi ɗɨma ampani ɨnɨtlɨn ta bɨla ga ngim ma yauwa wima dɨya ko mɨndata dɨkaya wi atsɨ kɔ mɨndata laka wihama ghamu sabɔda mɨn bɨlatlɨn aimhi gaskewatɨ kuma cɔnakɨn mɨya tlama tsuwai ndyam dɨ kɨkɨn hamba midata dikaya dadɨ ɗe piyatɨna na canwan cɔnakɨn mi bɨma mibi dɨma haɗi mi buwanna mara wa shashanu <hesitation> irin hambadɨ marusɨ mi dɨma nikin a dukuma ghɨnsɨ yauwa mirawa kama ta zai mɨbuwa ma bita a watɨ zannan kuma du hamba midata dɨmatlɨn hamba dɨ kɔya ka dudɨ mɔyu sɨba dɨ zira du wi badɨ busa dukunama wi- ham zhamama ɨna wi <hesitation> innnɨkɨn ina lyu. Tamma daiii in lapiye watu hamba zai jika mɨn data naya ɗe rayuwa nuwɨn mɨndata dɨka de rayuwa nuwin mɨndata dɨkaya dadɨ mɨnda dɨkɔya dadɨ canwan haka mɨndata maka inativau niwan kalani mɨndata maka ɨna niya kam ndɨ lapiya lapiya.

Ka ɗɨma du a zɨrɨ sai kani a batlɨn su zikai tangan takɨn ɗɨngɨ ma mindata bɨlatlɨn kɨn ninakɨn mi mbasu kɨn jɨkɨnai di kuya darhɨ dɨ batlɨn dɨ zuwa midɨ dɨkɨn mi maka nama dṫ buwatlɨn kiya hamba dabi kiya di bai kɔtlɨn dɨma maja tlɨneki tɔ midai mi sṫm mau, amma mya bilatlɨn- mya bilatlɨn gaskewatɨ mima bɨlatlɨn waku, badu kɔtangan wi ba data dɨkɔya vɨnama tɔ dɨ dikaya mi balame wakɨ ɗahu yau tɔ tima ta dɨkaya gan piyatɨ, zabɔda lallai mɨn anggɨna nusɨ mir ɗɨnga sa enadabi batlɨn dibi ɗɨnga ngin, dɨ dikoya vɨnama yauwa to dɨma vɨn <hesitation> dɨma vɨn ba kɔlaku vɨn katsɨ-katsɨn badabi dɨkayusa sɨmma <hesitation> dɨ dikɔya piyatṫ, mimata ɗɨnga vɨna lakatṫ-katṫ miyu, ɗinga vɨna katsɨ-katsɨ jimi, hamba zai jikani kɔtam gan ikoki mima laka bɨlaku mima laka dingɨ ɨna sɨmu, mima laka duk hamba dabi busɨ dɨ tam be <hesitation> sɨm mi kasa bɨla hiyayau dan haka du wiham badata buwa tlɨn cɔnakṫ sabɔda dɨkaya ka dadɨ cɔnakɨn mina tluwun mi buwa ma mibi piyama dɨkɨn kɨn a wuhɨ harmi bamawi lɔkaci mide piyau mi dɨma hira mi ɗɨma makyaki nama har bahiye suno dɨ dɨmau mi bame sɨno mima laka wiham sabɔda makyaki ba piyatɨ kuma hamba zai zika minda ta diya dadɨ ɗe makyaki nuwɨn sabɔda maraca ghamama midata maka wacɨ kai ma tsakani mau, lebaban ma tsaka nimau. Babban dɨkaya dadɨ jikani mi buwama ɗɨ kɨkɨn ɗilga tsuwai mi buwa dɨ kɨkɨn dig tsuwai mi buwa ɗi kɨkɨn dɨ bawai ma wuhɨ a malⱱu dɨ kɨnama, dɨ buwai hamba tau tsama mɨ ta tsuwai mi ta rɨdza mi ta mikwa sabɔda dikaya ka dadɨ hamba ra wanka mɔyu hamba zai jikani midata maka nama wacɨ harda naya sɨbɨ kadɔ naya maka wanmi nɨkɨn tuwahɨ tuwahɨ wallahi ndɨ dɔmacin tɨma ludɨ naya wi a kɨmai raji wasu, ndyam a ɗemakṫnu ka nakɨn kɨmai su rajiwasṫ ka, to tɨga zarusɨ dɨ ɗɨga du maji hamba marusa? Tɔ kaga ka bɨla hamba dɨ marusɨ katɔ <hesitation> ɗinga dɨ bɨlaya dɨ bilaya dɨ ɗɨma nikina gham tanu madɨ kɨmayatlɨne kidɨ padi dadɨma ma, dɨ kaya piyatɨ nuwɨn gama kuma ji duk hamba dɨ tlatlɨna ghamufu fi sɨnka bahɨndɨ ɨna ta kɨndɨ ghimusa gham dɨ dɨma dɨ dɨmafu, tanu vɨzhɨ, dɨ kuyafu fiya bafe dɔna nihɨ hafa nuwama ⱱaltɨ tɔ tama dɨrɓitim jiti ata cɨbɨfu, to dikɔya ka dadɨ bamɨn data dikaya jikan har nimdɨ kaya mɨndata naya kɔwena lɔkaci yeki mindɨ de siba makyaki wacɨ midɨ ɗe siba makyaki wacṫ midɨ de sɨba data dɨkaya dadɨ makyaki nama wade nikin ɗe rayuwa nama hamba zai jika wiham mata damemau, wiham mata ɗaga hankalinsu, nemakɨn cassɨ a mi amma kai mɔgu wi cɔkana mɔyu. nemakɨn midata maka wacɨ babban hamba mɨndata dɨkaya dadɨ ka jika. Samman kuma nemakɨn mi cassɨ wutlɨmi nima a rana hamba dɨrau, tlɨmma kai niatsani tlɨn naitɨ van nima kɨn tlɨnja cassɨ amman kai ma tsakani tlɨnu hamba zai jika du wi dikɔya kɨ piyatɨ ba- ra wanka mɔyu ba nadata maka waka wacɨ wi- wi <hesitation> damuwa mɔyu, wi dɔraka wi mɔyu wi dɔra kara wi kɔmeki mɔyu hɨndata maka nena wacɨ tɔ hamba dɨra wɔmkaka mɔyu a dɨkoya ka dadiyu, hamba zai jikani nadɨ tɔmaba, wɔmaghama hamate maka wankwa? Lellai mɨn bɨlatlɨn hamba mɨndata maka jika ɗe dɨkaya ka piyatɨ nuwɨn ɨna canwan ɨna yadde na data amaka ma kɔwera sɨmeki dan haka ka ɗɨma camazɨka miba ma piyama mi sɨna sɨnau, dɨ tsayu mi bame za sal ka mi bama bi maka nama, mi bama wuhɨ mi bawama, dɨ, buwa tlɨna nikin ka dɨ batlɨnai nikin dɨ buwatlṫn dɨnga tatlɨn kadɨ mbatatlɨn dɨ bawatlṫnai, dɨ zuwama mide tsɨgɨ tama midata maka nama, dan haka hamba zai dikani imikin mɔyu, kɔwi nikin nɔ wiham mɔyu ko wutu. Kuga duk haka hamba zai jikani midata maka wacṫ wablahi kɔ sɨm ta ɨṫta ga yikɔki, ka busɨ dɨ nayama kani, sabɔda makyakyi nɔma wacṫ dɨ nɔya canwasɨ piyaya su ɨna irin hamba midata dɨmau tɔmma ndɨ dzamayu wiham mayu hamba midata dɨmau tanga wɨ dɨmau wanta kɔya koya gabɨ ka mika buwama ka ndyam mi paza ɗe dzamai, tangan du miyata ɗɨma maki ma nɗyam mi paza ndɨ ɗe tiyaya ka dzamai dama harba <hesitation> hamba kamaya raja wane wuya jiwutɨ ba nudata ta sɨpɨm ɨnatu tɔ wi bɔma ɗinga ya ndu innikin, to- har tada kɔya ghama sɨpɨm kɔwane lɔkaci yɔki mɨnda nayaka wan dɨma zaya zawu, amman duk da haka mima ɗigata tusu mide. zuwusɨ ndɨ wanka, ka ɗame winy aka dɨ kɨmaya rayiwasɨ mida zuwu sɨndɨ wankam mima ɗingaya ndu wihamu mi ɗiyata tama ka wai, hamba zai jika midata maka ɨna barbe dzɨhɨ, ɨna wiya hɨndzɨhɨ ina wena duk wi ɨnni ki eki wi- wi <hesitation> wi- wi in shinakɨ butidɨ tuwahɨ ndyam niyata maka ɨna tlɨn, shɨnakɨ nama daban daban cɔnakɨn. dɨ tuwahɨ tuwahɨ, tɨja cassɨ, hamba zai jikani midata maka wacɨ.